وغاح يمشي وغا هذا اللحن ويتبعو ويغشع مين جي فضل يمشي بين السجغ بالغابة والشي الوحيد الي يخلينو يغشع طريقو او قداومو هو ظو القمغ والنجوم وظل يمشي لي حد مل تاه بنص الغابة ولقى عصفوغ حلو